Io zany téléscope io zany misy zany zala ôhatra anao zany koa hizaha raha alavitry tiànao hita akaiky nefa tena alavitra ndreky ny distance anao ndraiky raha zahavanao io mampiasa telesc- télescope io, télescope io ndraiky magnanzao télescope zany misy karazagna fahaizako azy edy môlo tsy tegna de tegna mahay fa i misy karazana appareil zany agnatingny akao miagandir na manangeza objet plus petits zany de lasa miangeda raha sady môra hita sady hitanao <hesitation> ngeda zany izy raha io na de alavitry magnanjany.